أعتقد أن كل إنسان عنده القدرة على تغيير مصيره، رغم إن القدرة على لكن الإرادة والعمل الجاد يقدرون يصنعون التغيير.